Nde mi nani un inni ni lewru Oktoba fuf sai to mi siftoroy hitande wakkatire girbi ghessa am, sa'aire ko min fuɗɗata muri e roro nyebbe.